Diankhlal kou takoundirékhé gana gni farta ndo diakhtanŋé nguéni sasa ado kholinŋé angana lambouré ŋwoutou angari féssi ni dioga kama kholinŋé kéy doumbounou farta ké yiméy kawana wala sékhou euukhh diakhtanŋé kéy kawana kha angani ri nokhou moulé kho frigo mokho ŋa réfrigérateur ni angana ro kén nokho ante <hesitation> kawana ante bono ay dalana a woutié lay guilono angui woutou angui boulou mokhobé ya ani moulou gnagnini ani sirou gnagnini kha an guéni wara féssini séla ké fanké nguéni kotou iy kawana iy bono igana bono kha a lantakhi sorono yo.